ना पूर्ण तरिके से स्वतंत्र अणो अच्छों ना आति स्वतंत्रता का मतलब अ कि पूरि तरीके से बन्धन ओर नियमों से मुक्त अणो स्वतंत्रता के बजेसे आदमी का विवेक अ और जो निर्णय अ तेतूके शक्ति का इस्तेमाल कर पाणा आसान अ स्वतंत्रता के बजेसे आदमीक आपडे शमता इस्तेमाल करनका पुरा मोका बेट।